Ny hany a Chine any zany da miovaova araky ny faritsy, fany fomba fandrahoa tena malaza sakafo amindreo any da tsaraindreo hoe sishu wan zao, io zany da sakafo matsiro sy masiaky Da misy sakafo kantône zao koa amindreo any, tsy ino io fa sakafo malefaky sady mamy Anisany sakafo malaza amindreo any zao ô ny canard laqué de pékin, sy ny hot pot ary ny kisoa masiaky mamy